Nyaachini qarrafeti isasun ak inninii tumiet, lafeen faan dam feeta sagalean nyaata, biness faan kabeta, mal in biness fa kabete ama won won in nyaat sun fa kabeteet ak ishin haraka durra hin baan mal in afaan sun ishent himbaatu lakis won sun kabete, jaba ilkaan sun haraka hin daamfamu lafeen gugurda hama damfa, duumi akasin binessinenii dandee dura hinboo woin kabeteet.